Ny kolontsaina sinoa a miasa mafy aloha arizareo e, dia avy eo a manaja ny zavatra vitany. Zavatra vitany iny tena hajaina tsara fa izy tsy tia zavatra ambadika agny fa nenazy ihany hajainy tsara.